كنختار فقدان السمع، حيت البصر أو لا الشوف عندو دور كبير بزاف فالحياة اليومية ديالنا، ما نقدرش نستغنا عليه. البصر كيعاونا باش نعرفو شكون اللي حدانا، أشنو داير بينا، ونشوف التفاصيل اللي كتخلينا نعيشو حياتنا بشكل طبيعي. وكيساعدنا باش نقراو كتوبا، و نشوفو المناضر الطبيعية اللي دايرة بنا، نتفرجو فأفلام، <hesitation> و نخدمو، ونتواصل مع الناس بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة